<noise> Laha mbô ambony tany toy ho aho tsy misy olo mahavita tegna zao; <noise> ndreky mpanjaka izao; ndreky mpitondra fanjakà zao. Hafa avao gny miaraky am maro tsy very. Tsy misy olo mahaleo tegna zao am fiaigna.